No Zip huwirta, a nangay a jogoto toggore maa les Zip ɗum, sey njogoɗa jungel Zip ɗum, sey ndibboɗa ɗum parna ɗum dow, a maɓɓii keenan, sey taa a maɓɓitay njogoɗa to gore nde, taa dow njogoɗa jungel Zip ɗum paranaa les a maɓɓitii keenan.